woaninn inees kolaa itoo binees sapaluu edeen itaa, sapaluun biness chalisaa hamaa biness saltuu hamaa biness woarkass maree inamaa sumbuu muu, biness kuun binees gaff nabii haduiin haat nabii dosee, duub nabiin ebisefii duub tanaaf sapaluutaan itaatii fedaa.